Laha aminakahy manokana aloha, zaho tsy mahay politiky sady <noise> tsy mandray anjara zaho amy resaky politiky. Ka tsy haiko zany nifanaraha amy politiky zao hoe iza i- ia ia iaby mifanaraky, ino ty ifanaraha natao tao. Tsy haiko zay.